Oyave se mandua, jaekaviko jupire jaekavi yandemiari, yaparaviki esa mbaeti ye jupi rupi mbae yayapo gara jukurei mbae üe yande esa ikavia jukurei yamde yaiko vaera esa mbaeti jukurei yaja jokotarupi